Marei natiny kat ror sai tsuri tana fo nau. Tana banus banus ruaf non, ruaf non, ai te nai aats me na painy nauai te nameai te nai fakei yafakei non ya tan toon ge fakei non ya patsun sen fo buiny nau. Ai te ruaf pis na ai te name ai te govet me ai te nai fakaa me fakaa non tan nausenviir kan non tan manu an fo pigtots an fo sana fo kain siir marei, natiny kat ror fo sai tsuri. Nyo te tagei fiirou ya nei. Fo marei natiny kat ror sai tsuri naa non, ruaf no, ruaf, ruaf, ruaf ai te ngats me na pain nau name ai te fakei ya tan maguru, fakei non ya patsun fo buiny nau ana ai yei te kat a sai tsunia. Nai ai kat faakap non a sai tsuiakokoun non iny fagiir naminon. Ruaf minon ai te nai goros mepatsun a sai tsunia. kaka non ai te kaka goros non tana sai tsunia. Kaka non tana sai onot non fagiir fiinon ya taabare fiinon a jiova fakei non a jiova ana jiova te kaka komana sainai jiova non koman na sai. Ana ayei te kaka kaka onot non ai vaboore pis non, ana ayei te ruak iny marei bus. Fakei osto non a marei komam na sai ana marei tiya te kakabinun tana tsinau. Na non ruaf non ai te nainy sainy ma ta kamy ainy ai te nainy faainy me na guei komana saii tsunia. Na minon ai te na me, gum non tana saii ai tefaainy a guei kat patsukan finon to onot non guei karap non guei karap non komana saii tsunia tana fetan tsunia tana saii, aii karap fi non to onot patsukan non ai onot non tana ruaf, ana ae te ruaf. Nana tsiko non a kainy ainy tsunia iny faainy ya ai te karap me, ai te karap ai te nom a parits voun ya ai te ruaf. Ruaf non ai te na bus ana saii te kaka babainy. Mes nainy ai na non ai te nainy kat mes a saii pis tan mes nau. Marei to ya nan kat patsukan non a saii tsunia. Fo vir marei kamiror fo saii tsuri. An fo saii, mesmes a saii onot non ma kat ya tana vurung. Vurung, aufiny gen sa. Banus govets non fo painy nau <hesitation> tsutsupi ge na bintots govets minon fo painy aufiny. Na minon ai te kat patsukainy a saii tsunia. Saii ka non tan fuan kainy saii. Saii tana aufiny, vurung ana saii ta nau. Nau banus govets minon ya an sana ai te kat non na saii tsunia fo painy vurung vavis tsun. Ana ri te ka bus onot ri fagir ror, ri, te vabore, ri te ruaf osing a saii tsuri. Thank you.